Ny mila fanasan-damba zane, lafa hanasa lamba amae rehe le alefao ty rano le asiao vovo-tsavony, de alefao amy zay ze lambao maloto. I avao ty manodiny aze amy masiny io ao. Atofoy courant ay le potsery bouton le-de miodiny le madio, mba mandra madio zane rehe fa mandray lamba vita amezay fa tsy mikosokosiky rehe fa tsy misahirana intsony